Nri <hesitation> jabon chí ñakú dé janá chí dekú iin <hesitation> plata jan ché utilizar jan ché utilizar nrí kovidna jan chí nre ku jabon ná cepillo je tallar hé tayivii, ati'ó lavadora xituña lavadora chité he <hesitation> ajan ninguan xé utilizar xí niuté ñan vaxhí ya yaxhí.